هيا بشوية بشوية إسترخاء قبل النوم, نحب نراجع يومي ونتأكد إني عملت كل اللي كنت حابب نعمله, بعديكا نقعد بشويا بشويا في هدوء, ممكن نقرا كتاب, وإلا نسمع شويا موسيقا هادئا, وإلا نشرب كاس شاي, وإلا نعمل كاس قهوا, فالآخر, قبل ما نرقد, ناخذ نفس عميق ونحاول نهدي تفكيري, باش نرقد مرتاح.